Turli do'stlar doirasiga ega bo'lish insonga turli xil tajribalar va dunyoqarashlar olib keladi. <noise> Bu insonning ijtimoiy ko‘nikmalarini rivojlantirib, turli madaniyatlarga bo‘lgan qiziqishni oshiradi.